مهم بزاف اننا نفكرو فالسعادة ديال المجتمع و لكن مانساوش السعادة ديالنا الشخصية لانه الا تحققت السعادة الشخصية غادي نولدو واحد مجتمع سعيد الافراد ديالو سعداء و مرتاحين المهم خصنا نفكر و فيهم بجوج اننا نحققو السعادة ديالنا الشخصية و كذالك نساهمو في المجتمع باش نحققو الراحة العامة